e mi naftinira e Stanley Stilpan, gam kanjum e ɗu saɗi ngiya ñaaminda takki to maajum, ngiya ɗum wuli ɗum saldori ñaamego, ɗon bo nga tedda, a waawai cibo ɗa nga, nga kippitaako, ngaaletaako ni to nder.